Skwi man nkafaw mvhi nkula skwi man èh fuda ndav ga ko mana vina ko a ntuzed, skwi man eh fwuda ndav ga a gèd zhigilè arai ngoz sa mana gag' kuchkata aiga nted giya mpa, ai nfèd gid ga mpa ai gada èn nziga sata un nhakai mun ntè dazkan nga sata èh nzau fili nasa eh sa pyi gi ga pa tè mpètsa, en nasa eh sa pyi gi ga pa tè mpètsa, nto ngurah ntè man shkè sata ba tè bolori balau sam makwa nkwa ai nwarda n'ta mana gag'ga zhè n'ta karfi ga zhè airama bi èh shun sunmai è nfyi gid ga mpi ni matsin an nga ngèts nya nte ba ngwoz ngidè kyakya n tsay gumiya gid ntè hara ngwoz kèr ga n mbèlawa nga nri ba nga shke albarka'chin ngwoz sa an nga sa pid gèdè pa agaga ntè èh nzèh tè ahub ahub man nwoy eh shima èh djurka mpa eh gada nte ba nhar en gagaradzina karfiga, a man eh ntsiri zhigile n'ntakahaya de kwa arai ngwots ko nteva stad ginne ba a fwuda gedga mpa ah mbèlaw'higa ai gyada'.